في يوم من الايام كانت في اميرة قررت انها تتبع خريطة وهي صورة جمعت كل حاجة معاها من الاكل والشرب وركبت طعمها الابيض وكل ما مشيت مسافة كبيرة كانت تواجهها الغاز اكبر واكبر واكبر وادلة محفورة على الص وفي نهاية الرحلة تكتشفت ان الخريطة دي كانت مودياها المملكة القديمة وغير معروفة.